Naha cuac niquita sente queloh xoxoctic, neh niquita, niquita ino yaha to tonemilis, cuani tehua cuacualtzin isqui poqui tlaxoxoquebi cacaltenco, tlaxoxoquebi ipa tipiemeh, tlaxoxoquebi tehgutzintli poque onca ye, onca ino otis quelitl, ucuc tlabacticah pues, amo cuali nisi tlalibis quemeh pues titlaocuilti, ucuc onca gutzintli, nochi tlaxoxoquebi, uaxcoameh, cuemochitl, nochi tli couameh tli que te maca fruta, pues mochiua ua yeh nun tihcua, entunces naha para naha cuano tlaxoxoquebi nechmaca poquilistleh